<hesitation> Akoho ndreka ia, mahafantatra an’ny tompony izy raha ohatra ka efa misy fanantsovana ananjy fahazarana anatsovanao ananjy isanandro ,de tonga efa fantany hoe ah, tompoko magnatso anahy izany, de « hesitation » de karan’zany fa izy ndreka karaha sy de hoe manana fire- fireketam-po be loatra angambany.